Jue ëch nënë yë a'ax nyënëmbyë tambor na adyunëy yë, jue bi'i yë pik y mëjt's nax yë yaochyë a në ko'o y pyax unk në ko'o a'ax dun awojmuk, në ko'o a'ax dun wyojnok manytë jedun nyok, manytë jedun este jedun este wyatë je a'ax nyënëmbyë sonido, manytë dun ji'ib yawansëy.